Ñé injé umu néjool belobul muting man nak jiŋamé niwoor basilé bara ésiil. Wan injé itogin sipayoli sén sijaholi, sin guŋééq garuus; béŋéés garuus nujoow ujo ñoow tiin taan umimé ta wuho wuho; nuŋa ukanto boot gajébi; nuŋa mutiŋi ubang to, mo mujumé mujogi; gajébi gagu gujumé gujogi mutiŋi bon néwato yan aw ucaméén mé.